Efatra akeo karazana raha magnitra ampesaiko refa mahandro <hesitation> mampiasa sakarivo mbana poivre zô za ra ohatra ka mahandro raha masina, de la vanille mbana canelle ra ohatra ka hoe raha mamy.